मारुति सुजुकी हो गइस टाटा हो गइस हुंडई हो गइस महेन्द्र हो गइस आऊ रिनॉल्ट हो गइस आऊ शेवरोलेट हो गइस आऊ टोयोटा हो गइस।